Ela' awaj ust kinwilan kinxij wiib' chikyan el kumatz chelo chirij ere'en k'o taq yaq kinraqa' pi b'eey kinxiij wib' ust kinwilan wet- am taj chech riij usti kinwil naj kumatz la' e kinchukunek k'o juyak ib'anaq te kinwilan xilul pi jun karal xisutuj riib' chij chij wunaq b'eek enk'eren kin kinsik'ib'aj wiib' kinsik'ib'aj wiib' y chen kitow wen xa nitikel inb'anaq pi b'eey e k'o taq jaay naj ek'o wii' y re'en ust xinwilan xinxij wiib' y che xinb'anan xinawitinsaj wiib' pi maq'anya' tartaj xo'oj chuwan tartaj yachink'o'x chuwan xa' rimal jun kumatz la' xinxij wiib' chiran ela' ust kinwilan weta am taj che chirij ust kinwil taq awaj la' y ust kinwilan te kinb'eek kanb'ana' nitaqkiil o pi nichaak kinb'eek kanraqa' keraqa' pi nib'eey ere'en kenwilan xu' kinb'aj wujaab' kinata'a' wujaaw walsaj b'iik pi nib'eey kuwaj taj kinxiij wiib' ustaj kinwiil taq awaj la' pero chelo chirij wet- am taj chelo chirij kinki kenraqa'. ketarab' b'iik chuwiij o kenab'yej b'iik chuwiij weta am taj che chirij xu' kintz'onoj che qajaw kiralsaj juntir xib'b'al wa' chuwiij pero che kinb'anan xa' nisuerte kenraqa' weta am taj elowa' weqmaj mara' xa' nitit nimam wuxu' re wujaw re nichon che pelo k'o juyak kenraqa' taq awaaj la' e kikb'aj waal chuwan maxiij awiib' chiran hombre maxiij awiib' xa' rimal la' katki katki katkijiyiij era'at mas kaxij awiib' chikyan pero che kinb'an re'en xaq kenchak pon xaq kinb'aj pon kicharan chikyan k'o taq yak kinel b'iik kinb'aj che wujaaw kinata' wujaaw kat atb'anaq wuk'in kinb'eek pi nichaak era'at b'anaq wuk'in ela' kinb'usuj nan k'o chi kyaj ret kinb'usujtaj awaaj te kinwilan ek'o chek pi nib'eey kikiq'axaj kiib' pi nib'eey o kimulum pu pil kiib' cuando kinapanek ela' mas kinkixib' kinxij wiib' chikyan xula' kinb'aj chiwan kumatz mas kinxij wiib' chikyan.